Kalamoye onon oye ku a magh, ku umagh dien pha-di phe pho mi ramaghabo reki, kalamosighe, iyaar, ku amagh ke tue ki but mi amagh duo mi ra naghabo kekiil egheel i dipho a hoogh kiikeel egheel egheel ku etu ele edien pho ephughol mu̱um a dughul a ghul elegherini otu ketighedi, ediphimadi ke reghel emungha ku mi aki awa idiom mi ka maghbo i dipho mi ra mahaabo bi-ma gheel rehgheel asikenegh edighen enon di enighe okonom, ekpekeeny oruhom okonom, mi akonom eloghonaanimi dighaagh.